Oyeporu vaera kua sarten reta mbae oyeapo pƚpe vaera jaeko dependeko oime mbae imata ondurava jare kiraitakooyeporuva ipuere vaera jakuvope kua kiraitako oyembopreparano jaemako oyeapo reta kua kuako sarten anti aderente jaeko yavaiaetei oyeyoevaerano jokua jae guinoivano